Mua mëpërqen të i bie te kitarra, u i bie te kitarra, zëra fill tet vjet prapa zura fill e di të kumpanjarem, di të bunj gli accordi, di të shkruanj, di të bunj… gjagjë di të e bunj, u pianoforte ngë kam… ngë kam e rarë kurrë.